نختار علاج اي مرض اكيد علخاطر عندو تاثير اجابي على الناس الكل معناها نجم نحسن مش فحياة العبد اما في حياة الناس اللي دايرة بلعبد هداك و الناس اللي تحب العبد هداكا معناها مناثرش على واحد اما نأثر على كل عبد في حياتو و حكاية حياة او موت معناها نجم نحسن فحياة العباد